Ta we de, we win fayi ñób de, ndu uyaa ma ta we tida gini bânraana bo an ɓaali go: uyaa maangu ma, utoo mo a blimbir wo, we limbir we ñe húri yaa, limbiri ujooli ma gaaj, limbiri uŧeeli ma gaaj. Utinan bin ta a gbaabiyaa go, he, unan ta a gjiŋne blaaŧi gaaj, baa blob bo gaaji ma, baa haanŧi wo, baa ŧabñe, saayi wo ndaatu we gaaji ma. Ta ma ñób ndaani, ndu uto ga a ngodin jog ge fana, unwéeti baa seŋi géd ma. Dong mboli ngi rúuti usonsoonji ma ge, baa mbawe, golla golla ge, ge fana ge gí, ta ma húrin yaa, ufuuŋti ngodin wéde. Ta ma uñóbi ndaani, baa jéŋ ma bdaatu, wi ma húri yaa mbo wi mada wi mada bâan daange wil, win meges bâan; Ta ma ñób ndaani, he ginsów gima a gdeem, a gwili gwili go, we <hesitation> wii ttin jéji.